"Pui essu? Lo notas? Pos, chacho, la verdá es que mu téntigu no ei síu. EsmenCé a dil i,alo primeru paeci que me pilrava de dil. Peru tras dunas semaninas estava ya hartu assina que ya no acuigu pallí. Sedrá que comu andu a azitunas pos hagu exerciciu porque de no sel essu no creu que estea yo con pelagi de ginasiu. Sí es que m'izían que me diva a gustal peru no...